Atito bomu otolnomu bey kai intito nwasoboru nwasoboru okwor- otu nwasoboru nsewine cuma otor- nsar ntitomuno intito ke- eta rekamor ekpo etoomo owatoomo see toritoan tre- chuegeta ton tar- chuegeta bre ton oma nar intito bey eery intito nary jumaker bejuchur nor bey amar swan see kpar yime ebeh eleme berre chuwe ere sobor be chueh nama inti to achine nah fire sin ton ingora yan aden injabo okujojoh asisifine fine yime qorah inyaba yime egeta. Bay nary sereke moro sey nah intito ray bela bado well kuru ca neh bah intito aa yereba yimo cespopo yin epin ekpie kperin oneinru ma bay chu gwanru otor bar nairing njar dara begetar rah tor omor bar jirar co njar atanru. Bar gbo nne ray na intitoru akpepesin bor nor areh kparing imbea akpepesin asin yea so imeo donar se imeo a see-abo or ajueken ka see yea imkpikpe nu rah wah or a darka eka yiya imbea rah neru akayo ka ton. Yime tin ya apon okotronja ke tronja neiru tar nto egeta olari, Eēra, oonee bey nearu nja. Nsekpuru wen ko nja rah tanru bajirari okatuan oka yia ofar moō berako oka nee okparan won ofor moõ tin dein. Daeno been intito. Rekanasan refamu talare sinton usekporen nako famu a toru egbere toen so that ekwe njo ekwe njenja Ka nee ke nmu ki nna intito tayanpu tonaa oka napiajiji ojyi rafan Omua reken jiji rafura renadorabea oka yia Jiji oo amoko jiji repura, ah jiji a fura Oyanah nara jiji wen tital Onl oka nee lary Ona lee jare Onaa jaro του tebee oka Kpewin We giwen bekpomp Dare nee Onreka Ikor seen see toen ofamu bercke bra yiary obaci gera por runrun aton sosande akate agetarah. but dalaboru dalacussan. Intéto bra okaton anah egeta neegeta chuch Otason nanogetayo atıla bufar we spo wen getta oka Obari Wanmenu chver Swan chureru juan. Otoran aan eqenta Obari achuru egefa teran wa chu obere egeta weh ekun intito bah weeru ju kpenwa aah o kpenrenwen anh see jurinulan dalara eon dalara cusen intito nor bay weh oka nah chuchu ekeyeta eku airee intito Kalabiko tere bay nak aberafia owa wala nah intito. Bah Kparan peepin enu neyee in more ko intito wey neyee wa wala nati neyee, daran ton bath wee kpomanie. Ntito rah nah nkоmanten tere are bofamer bah intito doma ini na nerefa ba gbo intito Labah narani shu ofar chuari nja sewan befah bokpo see nee oba, say chuari na nara nara enu see mara ofar ekpa raka torenmo sinten egeta, areegeta. achuegeta raka Kperenwe jurah bak intito rab doman ini <hesitation> bay ekere bay taru baba atı oku-oteryo oba moor oku-otoryo ectiu-egeta yo aayla or achuru-egeta nor er bra chure egeta or otar-chu-epeta moor obor intito.

Cos ro labiri non ne cu okatita titaradeng oca cha e nanne naru bay injo tai soigbere nonne bay moru wey go kpe oko na chueru ro nay chury juan bo mosobo chueru eko nne naru nye ca challa juaruely. binae Ka chan abo mmu, dobo ka chan abo ofar nmu dock okume ayani ocurry abo dorm intato deen see labi oba inga see abo ekpo, inga see onnee ooo, inga see arrio unẽẽ aelere see chu enueh. oka nah dorri ah dor intito a yanni raka toma okanu junanite bachu ofieji junaniwe wey npeekele nto carra wee go jae wa bah rah wa ba ray ferno sey, owa do modee, wa bah rah chan gwan modee bah yan batı doru dianmechane beh yan cu innenu rah nasaraniwen chuchu reh Kpowa chu anuruko rah kpema ju bako mai ko aowe baju sah ajuri bay inteto oo dor mar, sey ko otori che emony nee ani ko soro nah noni wey inini ray ka Kpuniri inje bodo dain ray bah folaobo nain intero ru dainba nah falaberu najain ke mi co inteto ka chan time inse daña aye intèto a chan yime bah prempio Yen ko intito curry rena rine yo ка пести ajuri Henru ejunye dain bey ba nah oka rah tomtenaa okperantaisa bah ogwa ra Ka torun ajen oo mai b rey nak ideley nnoe bay eii mpio rake nasia ray far mee ejimejima sin regiree Kpen impre ekpeo. Owa chura pionu wan oku otoyo edeme enu ero mpioyo meney ray so moor ray pepe e nah jara pee enu. Oku etoryo bah deenja oka kpe ekpee nsa oba nse wine abereabaru kabarenu rah binaru awa nah neeba owabin mpio curan ateh bro Okah bro abo wia. Outra kparan pe pee nu nneba arompio cu o der amor ka nath intito ni because soro na bodo a bela anu ra ko ba bo apouro awia ratı yaen dor rah nah egbea wey tere seen intito nor ko reba nain yime e ba gban okparan won berre nko obagbo nje raka ary. Oba gbo nye faka toroba agboro-ebo wensoboru so that osuũn reka wensaboru owinwin njo atch kate owinwin njo so nah bodo e ka cha nee insin barre gba gba na intero deen eniu ka chacha yime because se ejima ofo, mu bofaradeen etin ofar okala dor an obabatona nenu yame dan aton mpio ba oro nnanu abela oneẽ rah usan nee dor rah neẽ ro ekpanranwo but mpio arobo farmu erra onneẽ rah dor atoe ca wirae oka gala ogala oka mya nyo bah ero mpio in nonne bah intito bay narry so e farmu.